أكيد بتكون مبسوط لما بتيجي تتكلم عن الحاجات اللي كانت بتحصل في الطفوله، سواء بقي الخروجات او الفسح، حتي المدرسه كانت ممتعه، كنت بتقابل صحابك انتوا كلكوا مفيش في دماغكوا اي حاجه غير اللعب فلما <noise> الواحد بيفتكر الحاجات دي طبعا هرمون السيرتونين بيعلي والمود بيتحسن.